To lallai <noise> a pna yibo yiri yibo yi kalandi tumtum tumtum a pna kaga yibo yi tipii, yi boyii ti pei, yi boyi ti gundu waniu, yi boyii gundu polou. yi- bo yi boyi.